E nder nyamdu ndu kon awete, aureje meɗen. Fani e wiete min un awata ko nyama, kayno awanmi, gonda mi awa dundure. Leydi meɗen e bargu dottijo ɗo fu mo wala dundure fu a tawai e dafaɗo. Hande yaha warta wari, nden gal dundu, to wala neɗɗo wodi sembe fu hawtayi bawo ndun remi fu neɗɗo fu mo jawje, dundure ndu a nyama, a etan gese ngadda nyame ko wana nyaune soda ngoɗɗun ngaɗɗa no ɗum. ta wala cede a wawi wuɗu goɗu, a wani noɗɗ goɗu godun kannaje. aureteje meɗen ni ɗ de fu min kam so ni mi yiay mi wara mi awa ko nyamaimi fu, gonda mi awa dundure <hesitation> dundure ɗe nefakka maji e ɗuɗi.